Nta l'ultimi anni l'aeriu ha' statu lu mezzu meu prifirutu pi partiri 'n vacanza. Prima mi scantava apigghiarilu ma di quannu me figghiu, lu granni, divintau pilota non mi scantai chiù. E lu pigghiassi puru ogni jornu: lu trovu commiru e veloci. L'ultima vota chi lu pigghiai fu pi jiri a Malta, na isula pi veru bedda.